Reniky nahazo fisondrotana anao tegna mahafinaritra e, ary manankôry nahavitanao raha zany, asa afaka hoe mbô <hesitation> lazalazaina aminah zany le paikady nataonao nampahomby ana tamy raha igny.